<noise> tib beg zënná nana lad mbeg, lad mbeg sdzënná begna xguyaꞌná pxiꞌd tsëw së beg lëd lëd gikma së beg gioꞌnu tsëw, tsëw no ndipta porke naꞌ, <noise> lo keñaná yoꞌb lox xka xgonná gikná tsëw, tsëw dzë beg par ic̲h̲aꞌwu no ndipda sinda tsëw. <noise>